السلام عليكم عاسلاما مرحبا. أنا خاوله زين. لحقيقة منذ أن دخلت هنا ودخلت للحفلة ولفت إلى أنتباهي. وكنت أحب ياسر نيچي نتعرف عليك. كاهو وفي الآخرإجتمعت نفسي وچيت إلى هكاية. فرحانة بشوفتك وفرحانة بمعرفتك. لحقيقة نحب هكاية. أريد أن أعرفك أكثر. إذا كانت ماتشوفيش مانع ماعندكش مانع.